Ee, tichi ee kuu yeena jii stand jii ñii, jakara nuu staa satara, chiira ñii te veera jii yoba, jii kuu in huacamole kaso ji kao yuu te sadyo in tuchada te kao xií kuu kao nu tchi saamí jii ñii, jii kuuja xaa forma kao tchi ee yora ñnuyo yoba chii kao io noyiu mo tchi, jir stand kayei jii ñii tau jir tchi nt kunt io noyiu yuu forma jo kuu kayei tchi jir ñii yora te io savoi nani huacamole astuu nanoni nii. <hesitation> jisa sua kayei jenoi, suchi ñii kao jo kajakai ichi chuua pero ya´a chii sua kayee nayuu.